When you when you get older life can be a can be hard on you reason being I say this because when you are getting old la somethings where you use to do in your in your young time you na doing it again maybe la la people na you will be sending to be doing ley one and when no nobody around you to help you it will be it will be difficult it will be hard for you. so I believe that when you are getting old life is getting hard for you